Fomban-drazana talô malôha tegna tsy maintsy arahina e satria zany nahalebe zare zany nahantitry zare, ke tok- ke tsara zany magnaraka fombanjare taloha regny satria zay zay mety mahomby zany hafatra zare taloha satria sarotra be antegna tsy ha- tsy hagnaraka hafatra zare taloha kara lasa <hesitation> lasa enjehin'ny eritreritry ke antegna zalah tsy hanaraka raha novolaninjare taloha mah ehe e.